Ñy toetsy ny ñ'andro a Kenia ao: Toetsy n'andro ndrozy ao, toetr'andro torôpikaly, misy ñy hafanà, misy koa ñy nintsy, manahakan'izay ñy fisiany ñ'ora fahatanitany, misy ñy lanezy, aminy ñy fahavaratsy, maiky ñ'andro tsy misy ñ'ora mafana, aminy ñy nintsy, misy ñy tsiotsioky bak'andriak'eñy manday arety tsy haihain'olo.